தகவல்களைப் பரப்புதல், விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல் மற்றும் கல்வி வழங்குதல் ஆகியவற்றின் மூலம் மக்களின் உணர்வுகள் மற்றும் நடத்தைகளில் செல்வாக்கு செலுத்துவதில் ஊடகங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இது தனிநபர்களிடையே தகவல்தொடர்புகளை எளிதாக்குகிறது மற்றும் பல்வேறு உலகளாவிய, சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கவலைகள் பற்றிய நுண்ணறிவுகளைப் பெற அவர்களுக்கு உதவுகிறது. சமூக ஊடகங்கள் முக்கிய ஊடகங்களில் கவனம் பெறாத குரல்கள் மற்றும் கருத்துக்களைப் பெருக்க முடியும், ஆனால் இது பயனர்கள் முதன்மையாக வெளிப்படும் எதிரொலி அறைகளை உருவாக்க முடியும். அவர்களின் தற்போதைய நம்பிக்கைகளை வலுப்படுத்தும் கண்ணோட்டங்களுக்கு.